Kjua niton xi- xi ngangare k'ui naxinanda mejiko kui xi bengaña'asa kui xi tsiton xuta xi jnure kui xi nga ma s'ui k'ui kui xi tsiton xuta nde kuacha tsiton xuta kui kja niton xi nsdaña- ndsaña nitojun ndsaña b'ere nde kuacha tsiton tsjuare basere xuta xi- xi bichtkuya kui xi be'an nga kuach tsi'in xuta kuinga nde kuacha tsjuare base television xuta xi tjijnure xi tjibichutkuya kui xi ndsaña tjibichi- tjibich tjib'ere kjo ngu xi m'ire baskebo kuacha tsure jmí tanga jin najmimajni kui- kui- kui kancha kui kampo xi tse'e baskebo tsure xuta kuitse xi tuxi 'ñu chasendajni k'ia nitjan kui xi jnure nga s'ui tjin kjin xuta fa'e ku tsiton kui xuta kui nistí k'ia